सॉस म्हणल्येर मुकल जेवण्नांक संगत दिवपी जिन्नस। देखिक समोशाचें बाराबोर आमी टोमाटाचि सॉस खातांव। चव चव करताना तांतून सोया सॉस घाटात वगे वग्गलें। देशांनीं वग्गलें तोंरेच्यो सॉसस मेल्तात तेयो जाऊं आसा। मारीनारा सॉस, मोजो सॉस, आल्प्रेड़ो सॉस, सोया सॉस। बीबीक्यू सॉस, गार्लिक सॉस, ताहिनी सॉस, आदि।